Iyaro dobank e iyana teritu onrong itaha- onrong yonroi mattaro doiq apaqna makkukkuang e mawatangni maegani panga maegani aga makanya arippekenna itaroi doiq e ku bank e